Igei vo atoia uva rasi kaepaviei poroa iare, vosa viapau, tasipavai, toupaive ra rasiara kae-pape vore usi patapi. Ra vuri vira ora sovopau vere, varaia tasiasi paoro, vo poroa ia. Ra kikisikae ouri vere vuruvusa, ra vara viouri vere, ra vearo kekepere vo kepa, sovaraia, vo usipatapi, ra vosa tasiasi pari, ra vearovira ora sovopauvere. Vosa viorivere ra voa usiu, vearo gesi pere, ora uvuipau ravoa paupau vo viouia. Ra varao oara vuruvurivera pipia kaiera kaerivere vova ruvua vara vikisa, ra vosa ruipauvere ra ururi ra usiu, uva oisa eisi osa toupai veira, oisio ra oaravu purpape vo ruvua ia.